إن الإنسان يحافظ على نمط حياة صحية عن طريق ان هو ياكل أكل صحي ويمارس رياضة بإنتظام وينام كويس بالليل ومهم كمان إن هو يهتم بصحته النفسية والعقلية وكمان يك- يكون علاقات اجتماعية صحية مع العيلة والصحاب لإن ليها دور مهم في الشعور بالسعادة وإن شخص يكون عارف أهدافه وواضحة بالنسباله وبيحاول إن هو يسعى ليها دايما.